जू चींटी छन ऊ अपडी आबादी कू निमार्ण एक सामाजिक संरचना आधार पर करदिन। जैम यू अकरानी, कर्मी और सिपाही हूंदा। जू रानी च ऊ अंडा दींदी। जू कर्मी च ऊ भोजन थै इक्ट्ठा करदा और घोसला देखभाल करदा। और जू सिपाही छन जू सबों थै सुरक्षा प्रदान करदा।